Nolon nantax <hesitation> ax, <hesitation> nenxhi'í yuu namana yuu livii ñana nate <hesitation> te yokon xhintan yan najini nan najini xhintanxhia.